Injé umu néjool béloob muting maan umimé néni uting ufaak butumi bufoŋo: batanj, bucaŋéén, étiyee, bucaŋéén busa, bumampatang, gujiik, soon gujééla, soon sisankajumo